Eng' ane rapishek komaale paipaiyet, amu rapishek itinye koyain osirkei ak pik amu muu koi iwendi ipire tegee akile atinye anendet rapishek, ko nin kamatinyei kom mokoi kokas kong'wan akoi koit opirkei, nepo aeng', rapishek koma ale paipayet, rapishek koyain ipepaishe rapishek iale tukuk che muuch konyere akot porta ng'ung, ku maiyek, ko ng'oit ku maiyek ko akoi opirkei ak pik.